U'uu, are'eipita pita bo ai'o huraupa, ha ii orao hura ora roga'a uka, uka araaruruhara ora. Ha beriberi toki ora roga'a, bo pisaro ibooe. A bisioea ii'oo ii orao, Are'eipita pita ai'o kari huraaiupa bo ai'o a huraiiupa bai hau'oroepa aree'ita booriha bo ou'iaro, bo suku'u bai booriha itarei tootooroarei. Ha ai'o'upa aira pita o ai'o- haraiiupa oo'ore atari ka'a oo'ore e a ito- haraiboroo boorii bo taka'aarei. Hioko'i roo'ore roari ta bisio- haaupa, ee abaiia abe'isa ii'oo ii paruo boo'ore boisi'obei bega ii begaa? Hioko'i roo ore roari ta bisioupa, ee ori ii'aa. Hao ora'opa roira pita bisio- haareupa, ohuu boorii roga'a karapiu, roirareha roga'a ii'oo. Ha iisio utee- haraiboroo ii'oo paru'iripa bisio, maaraa baabaa utee'oo. Bisio ee, uka bo beriberi roga'a boo'ore karapiu ii'oo. Bisio roga'a aba'uiaa, a uka ruhiribohara, basubiri pitee aba'uiia a itoribohara. Hioko'i iisio ato'atoroehara pita bisioreupa roo'ore roari. E uka atu'iari bira karariu'oeaa ii'oo, haia iokaa haia. Ai baarii bo tootoro'oai ori ii'aa. Bisio soa'aribaa baire sa airai hokoriboo roga'a ori iipii piro baiia. Ha bisio kipi'uiaa bira hakotoea bira itobohara roga'a. Bisio kipi'uiia bira itobaa bisio kipi'uiia bira itobaa, ori iisio roga'a pita ro agaasiribohara roo'ore bo kaisio. Ha roo'ore hioko'i booriha'ita bo ou'iaro, ta kai- hareeupa bisio heetaapita oraraahara riira kararau tareo. Eipaareha aru ukareraeaa hioko'i oo'ore, uka bo takiriiha'iai. Hioko'i riiho'iroeuba pita ku'uku'uroepa, heetaapita oraraahara riira kararau tareo sa o parisiaboo riira bo oratei'oro. Hioko'i bisioreu o hurareupa oo'ore bo ora bisio, Roreroobai uka oru begaa roga'a bega karabeu'oeaa ii paruri a haebebaa. Haia oru iokaa haia booriha'iai bo ou'iaro, ha iru tori- haaboroo boorii bo takirii ua'oeaa ii'aa ii'aa ii paruri a hae'upa hukubeea. Ha boorii iokai, huu, bisio soa'aribaa, soa'ahaaribori, bisio bai hokoribaa oiraarei oo'ore bo taka'a ua'oeaa, sa hosihosikaa'upa bisioiboo, heuaroeaa huuku, heuaroeaa huuku, heuaroeaa huuku. Hioko'i iisiorebohara pita pisaririepa, are bisiorioupa aa bira peka arubaa hioko'i a bisioi baiaa ii orari. Ori ii'oo oo'ore bo ora a iisio kasibaa.